<hesitation> khulwa ndaenjiraa khushipindi shikila ikhabi ango namba obulamu bwo aba noomenyeremo khukoabira kosi sie ango bulamu bwali bulahi ndanyola ingomba ingombe iyo yali ingombe indahi. Namba nandi mupangi ing’omba ino itsakhukhonya mubalamu kakhaba itsaa khutsiaka khuibula bimosi biitsakhonya lakini khuikhobi imbi ndamala ninyola omasika lifwa lietsa ango mbaara omwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili mwesi wa khanne mwana wa elfu mbili na ishirini na mbili mwesi wa khanne tarehe ishirini na mbili mwesi wa khanne tarehe ishirini na tano ndakosia omawana wanje wo khuranga khulwa difwa nenda wa musiani wefwe abana babili safari endala, nabefwitsa barie likuli lietsa likhupa munzu ifula ikwitsanga irira abana babili khulwa abana bali khufwa tsiyarama tsiali tsinyinji masika kalia kalureleha kaandilekho ebindu kadhaa hayaa ingombe ndala ya ndarejia inyala khuskonya ndamala nisinja mmasika ka abana ne irumikha kama tsifwa tsubacheni beetsera kha kalia nako amabiro ke ndabiiramo. No eshira khuswa mwoyo ta nyasaye ashiri nnase khulwa okhukomba bulamu bwanje esuta imbali shiefutsa mwoyo ta sichina ndiikhuisubila nande lisala. nyasaye atsisaa khutsikuriraa handi amatunda amayakha.